ki' ti ten ma' ma'lo' jach yaab' uk'asil u- uyach' ki- kito'on ma' patal kimentik b'el kika'aj kimentej y u- uja'il u ixk'anan kib'el kichäkä' ki- ki tula b'el kika'aj kimentej ma' patal kipät'ik chen tijunal b'aylo'.